अगर आप क्वे दान संबंधी कार्यक्रमे योजना छिन बणौंणा, त आपते पलि यो तय कन चेंद कि योजना के कार्यक्रमे चि। के अनाथाश्रम ते दान द्योंण, के वृद्धाश्रम ते दान द्योंण, कखि क्वे अनाथ बच्चा ते दान द्योंण, कखि क्वे कैंसर कू मरीज चि तेते दान द्योंण, यी सब योजना पल्ये बणें द्योंण। फिर नगर मां जख रौंदन आप, तख पूरा पोस्टर वगैरह छपवे द्यावा, दानदाताओं दगड़ि संपर्क करा। तूंते बुलावा कार्यक्रम मां, तूंते सम्मानित करा। तेका बाद आपो कार्यक्रम भौत अच्छु चलि सकद।